Nyor aji m ka nsi bendeghe erig aji areh abingha bendeghe nyi mfa se bendeghe ayuk kin nong eyim ndi yongha amor echibe enna nyine se bendeghe ekim na mbin nyi echibe eruna anor bendeghe nyi wud eru anor ka Etung Local Government Aera bendeghe na areh ekpatime etek kpe nong a create anor Etung Local Government Area Bendeghe na areh ekpatime etek kin akuna okun aji aki agor se ne <hesitation> ka anore etek aji afor eribe kin nong wud ajid anor eba gbime ngun ngi mfa egbime ase amire ase amire etu akasi owed etu ajak owed kpe ma aji owed erig aji areh akuna etu nji mfa lka ekpatim na se kpe nse nyor akina abare anne achiba achora na mmon owae chang areh achora na wud ka etek nji wud eba gbime and wud erong ere ekpia etek nji mfa kin ka ngun nyi eje nyi wud ekun na ka anok ajia wae omocha mmon nkae mmon nkae na cha mmon nkae chen chen ofu kin ebu mmon nyor ajia nong ofu oching anor ojak chen chen ofu chen chen ofu na nong efebe aji egbor a kabi ji wae erong okua ojak okua ojak tata erong wae obachibe nne tata wae erong oba ji owa mmon and onok oji owa mmon erong wae okidang se wae erong okpi ye etok eja nji kpor ojor aji ke eji mmon anyor afor akichord etek anyi afor kin abon ma eje kpe wae odangodang se ochort etek eja mmon akikun abara anne Atama wud ekpi eyuk jid nji se erig oji nne kae wod akone mmon owa arua ejen nonga akpo oji anor ka ejene nchane nchord aji gbor abor agor ke ejen nji ajak akidang nonga akibe akidang kin nonga abor akibe kin abayighi eyumi nyor nchord eje nji adu achord na mmon mmon nji ken atama ye ke eyumi nchord nji achora anor mmon achibe atama ye ka abara anne afor erong abaching se okey na ejum nji wae odang a oyima oba yubi abor dim ka mmon akaki echi akpi ehn etek nyem owe etek nsor owe ka ngun nyi eje nyi mfa otip eme na otak eti ome ka ngun nyi eje wud mba eji anor abon kin abon ma chang ayuk wud anor abor akin abara anne achibe se na ntok nyi eba yin mfa ntek nyi eji eji jene ojene echibe echora mfa ntek eyira asik and nor ofireyo obira mbi wud efone anor na abon ma eji anor abor eje ka ngun nyi eje ere agor edang a ere agor nomng a nyen nong a nse edang a se abon amiri okpi etek ejira nji wud edu anor de ameghe nong achora etek ejire afor na ofireyoobira ere anor eje de kpe baka mmon akpi etek eje kor onok okpi etek eja kpe ka nwed nyi ojak anor ojak oji gbime yin anne ma anyak a abing na abong a mfune ojak oji gbime kpe agbime mmone nwed nyor ye aji etek de egu akiyimi ye kpe jen jen akiyim akari ye kin wud erong abon Etung amire wud echabe ekpin kpe mkmon adang odang Kpe akuba ka etek eja nyitad okiyigi ochi oba okingor ochibe oyima nga wa oyuk oyuk etek nji achera anor man abon mfa-mfa akiyim nan oyak eti obire kpe nong ayima anor de kpe baka mmon nyor nyene ewa aji ye nsor owe aji ye kpe nyim ochord se obaogbak na ndi tata ofubid obasi akikara bison abi afor wae okpi etek mbi mfa nji kpe oji ke eji ator se wae chord etek eja wae okiyimi son-son ochore eja abiba se nji abing a nan etek eja wae okisiri nne abiba se nna <hesitation> ofireyo erong se matad matad na akuma anor ka ntek nyira ka arek ka fanfan abor chang akuma mfa kpe ayim akumo okumi mfa ayim oyim ogbor ambi afor wud de wud esira abor se ntek anyi afor nyi abor akuna anor ka nyi achora abara anne ama ntek anyi ntek abor asik abor akun na nga a jeae je abor akpi abon abor aka cha ka abara anne abara anne abara anne etu self kpe abara anne ama chang ahora na go-ge go-ge asopa agbok ajek ke etim afama ke ere kin ebu wud emenghe se wud edu ebard nji mfa ebak eter Ejagham de wud ekpi aben amire and de abon amire mba abor asona anor ke echi se abor achibe aji owed abor aro mengho ochord ntek eyire de abor amenghe se fa-fa esu ere agor o ebu wae okapi nong o chord etek eja kpe nne nyor afeba mmi chang areh agor achora ka echord nchord eyugha eyugha a chorad akarad otip ambi affor de kpe buk ene o Kpe bak ene akpi mmon owae nong achora etek eje nji adu amage kpa abara anne ma mfa abara anne ntek eyira asik wud enyine ekayin ebare nne a bachord etek ejitre instead abing ad se eh eh ba monkey ma kpi ri iki ka ndip abare nne ayini akachod etek ejire kin wud echa ka ntek abor echa ka ntek abor echa ka ntek abor de wud ekpi ntek eyire so that ojor kin mane ojor ekinob ekarud ka wud enok ekpi ntek eyire nyi mfa emanghe nga echora eyume etek ekpi ntek eyire emenghe nong etak abon amira eti emenghe nong esira abor se ntek nyi mfa etek ejira na nji wud edu akard na abor nji ngor nji wud achora anor p afor ejenghe ajenghe etek eja asik ka wae onok ojak ke eji oji gbime atem ama aboniyen ama ma wun odu nne etek jid okuban oyo n osuman atem obor oyor oyiman na se ka wun ojoran etek jid kin onok ojak ke eji nji akichord etek nji wae chnag oyuka ochibe obira nong nchi ochibe obitra nong nne nyak atung ochibe obira nyitad kpe atua otu ochibe anyana abor ochibe ochina aming ochina aming eba nji abor achore wae ayim kin ebu wae oyuk abor chang se ere obi okpi etek nne o kpi etek nne but de eja ejor e ekpatime eyum nji wae okiyim ka ngun eya nyi wae obae anor